Ore no o no me kpahe na ore re sai si ohwo o ve je kpe ohwo <hesitation> owhoo ore re sai siwi ohwo or re sai je kpe ohwo ore oborana no who tho ha who gbo rie re ha o sia kpe owhe who te re buovi oma ore na sai kpe owhe eva re vo owhe no yo who gbe be re fihie ejo re mu ogo ro ho ebo efa a ve ru ekpano a ro gili ma ti je wo oghere ore na ma re re no o re ke oma egba ejo igari oghoghere who ro re woho ubere na o re ke oma egba ma ti je wo ere ofa jo no a re se ibisi re ke ohu egiza o re je ke owhe aze igari na ere ovona re ahwo jo a gwolo igari ahwo ozi ahwo jo gwolo ubere igeri o no ugbo mara ke owhe oye who re re oye me rue kpahe egbe ore na